मैं धोगडी बनने चाहो कहा कि व्याख्यान को रेती। तेरें काई ज़्यादा डीजेन नहीं लावने। गाऊं मां शराब ने पिये। <hesitation> कि तीनु का जे कि मैं शराब ने पिने मना करें। ने ये सूब करें करें सुते, सूब गाऊंनो। सूब लोग सुच रोसे।